O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Turkmaniston, Rossiya, Xitoy, Aqsh, Kanada, Meksika, Braziliya, Argentina, Germaniya, Fransiya, Buyuk britaniya, Italiya, Ispaniya, Yaponiya, Janubiy koreya, Hindiston, Avstraliya, Misr, Turkiya, Saudiya arabistoni va boshqalar.